Kolontsain̈y mampiavaka Arabisaodity ndreky. <hesitation> Irô zen̈y ten̈a man̈amia lanjany resaka lafamy, ndreky fômba fômba ny silamo zen̈y. Maro amin-drô zen̈y miziliman, <hesitation> mankalaza resaka rahamandan zen̈y irô. Abaka iô, ten̈a ny <hesitation> man̈amia lanja ny resaka fômban-drazan̈a zen̈y irô.